एक दूरबीन एक खास उपकरण होत है जो दूर की चीज़े और बड़ा दिखऊन के लाने मदद करत है। इसे समझऊं के लाने आप सोच सकत है कि यह एक तरह को ज़ूम करनें वाली आँख आये। दूरबीन के खास लेंस या याक होत है जो दूर की वस्तुओं को आने वाली रौशनी को इकट्ठा करत है और उसे फोकस में लेकर एक बड़ी छवि बना देत है। जब दूर की वस्तु से रौशनी दूरबीन के लेंस पर पड़त है तो लेंस उसे मोड़कर आपके आँखों ला देत है। यह रौशनी की तरह घूमत रहत है जिससे आप एके करीब में देख सकत है और बड़ी स्पष्ट और बड़े तरीकों से एको देख सकत है।